Manurut au, hewan na hidup- hidupna i bagasan ni aek, bahat do memang napertama tong ikan ma, sapaduana buaya, buayaon memang, bahaya do tu manusia, sala sala aha iba sotik tokkinnai kan bisa do isergapna iba, anggo buaya memang paling, dihabiari nialak dei mula songon di mandailing memang i daerah i sadun inda dong buaya memang nggon sepengetahuanku dope!. Tai anggo, songon ikan dottong, songondia ma do idokon sanga i dia, ipulo jawaon pe te nabahat do ikan, isadun pe memang songoni, cuman anggo na paling na hi habiari nialak memang buaya i ma, ima anggo na paling aha hidupna i bagasan ni aek, anggo songon kura kura, songoni pe memang, anggo ison tong nai paliaro ni alak dei kebanyakan, kura kura nai. Jadi anggo di sadu kura kura i, apalagi songon alak ahai, alak masehi i, alak keristen majolo udokon, a nai pangan nalai do, mala justru igadis tu alai argana lumayan do godang argana, alai pe tong manjalaki doalai i sunge nagodang, sanga songondia carana so dapotkalai, parpanombo dapot do, godangna satampah bagen. Cuman muda songoni tong i pambuatan songoni kura kura i, jadi aha nai bagasan ni aek i pe songonima, ma hurang kenyamanan na, harani di ikan pettong nadong be parlindungan ni alai be. Mula songon ahai kan perlindungan na tu kura kura i bage do alai, papangani alai ahanai kotoran nai kulit nai lumut lumut na ibadan nai. Manombo dung nadong be kura kurai, ima songondia ma ahama, tai anggo buaya do, ima anggo sabetulna mabiar do iba, te anggo napaling biar au tong songon nai dokon alak sannari do, buaya darat ning kalak guarna, patna dua. Anggo buaya nai kali iboto opat do pat ni i kan!, a jadi anggo napaling itakuti ningkalak buaya darat, sanga songondia pe tong modelna nauboto, sanga na memang manusia do nai dokkon i buaya darat, sanga na memang adong do buaya hidup di darat, inda uboto. Jadi ima anggo ahana, anggo saro diau.